ס'איז מעגליך נישט צו האלטן אינגאנצן א זייט ווייל אויב דו האסט גארנישט מיט קיין איינע פון די זייטן וואס האבן למשל א טענה'ריי דעמאלטס האסטו עכט נישט קיין מיינונג, דעמאלטס האסטו טאקע נישט קיין מיינונג. אויב דו ביסט נישט- <hesitation> האסט נישט קיין משפחה קשר אדער בכלל דו קענסט נישט קיין איינער פון די צוויי מענטשן וואס האבן א טענה'ריי דעמאלטס קען זיין אז די האסט באמת נישט קיין מיינונג אויף- אויף קיין איין זייט.